Li ma bëgg a lekk man mburu la <hesitation> mburu lañ koy liggéey mu am xorom am karbonaat. Mburu bi nag pombiteer la hàndal, te pombiteer dañ koy bay si suuf. Li ci toppu tea la. Man maa defar loolu <hesitation> ak limoo ak <noise> lem. Moom laa boole. Man moom laay ndekkee saa yu ma xëyee, moom laay naan.